Luumo kaa, so wanaa tawee aɗe jogii huunde nde yimɓe kasindinii e soodde. Nden kaa naɓaa ton so njeeyaa. Taweede neɗɗo baawɗo haala e ñeeñal e tagu lobbo, ɗun duu ana moƴƴina luuma neɗɗo. <hesitation> Jonkaa so tawii aɗe yiɗii jaagu maaɗa yaawa. Kaa, ɗun kaa fu e taweede ka tawee aɗe jogii kaake lobbi jeeyeteeɗi.